Oo aike noke nkoraito free time gere discussing etarei or mani tonto kokuine ia aike leadership, government ee omoto roikene tapunguine leadership taa aike ama meragu tege aigou leader meragu tuntumoroge tee noike citizen or followers tee mani tokosigai un-ure because ako taa roi gutia leader, leadership merag tuntuntu, leadership aike nne ama kaigarei in iomuine, oiio nne roi nkago papa mumira, egu mumirago nne numaku six step gere nunnumoru ree buinirai rigomma culture taa ropa rugan minmintogimo kopiro munmunmoi, rugam tai poom unkuguo porumi amamanoko teumoru tai first born toi unkui egusirigarai tee porumi punpuai pummo omitongu tai last born ee toi nagai unkuro unkuro kopiro ui, ako leadership aike ama meragu aike mani Aike mani ofukosinnai loikene turugeitu toi mani tokasigal un-urui. Egu leadership tono mani ofukosinnai egu tee problem amanoko to airakogim iko point tee amanoko nagai mokumina gere piasi, unge kokoguogo toi kirosom taago luksave toutou apagom, egu ako leadership aiike nne ama discusion etarei ioiomuguine, private time apokui ee roikene la family tree, family tree apogigui roogo ioi roo sinto apagasi ah sinto uroru or ege tuntumo sinto toi. tuitui or rogomma upau totoge toi tuitui roo lau upau totose taa rosa leader terumoru. Iago ninu pogau upau totose taa poga leader leru moru, iko leader egu akou paigomma mumira totoge. uminoko poigomma leadership ama porugupa tuntuga ee loikene mumia. Pogoro nko mani uruguo. Roi tounoke bikhet eruguo control ama ekenua authority ama ekenua tee aike turuge mumira mau ropa koro efai pogomma followers Followers ogo ama respecting erakui entano ako aike akotono ama an apagolo iagere modern world. loikene entano noke ako aiike tono an apagoromoi. ako skul ekenua rogaro ege la leader egu taa roi tono skul etasi pogomma skul kuanai, ako poi natin nagal pino tee aiike degree omi masters omi rogakuro, ako leader egu siga under mining etugui, kaigorogu egu toi mau tuntutugui apasi roo aike tounoke onogasi akogo pogomma save toi koro etui egu la custom unke egu touno luksave on opugui. egu sinauirai ako roi taa wakago ekenua rogui moni ogo ekenua ronrogu loikene unge egu confuse etai touno apai ree taa toi mintoi la tuare en tano loike ama moni in lourumoi. egu ako koro loi money teumoru toi minmintai egu taa roi, taa leader maigupa egu toi unge tuitui. iopa turangu money ogo tounoke teumoru loikenego toutou run rugefai, teguo leadership ama interest erokui, taa leader tuntugu ego loikene tee mani tokasigai un-urugui un ogo toi taa mani to kasi tuitui control etasi Authority ogo, tuntuntu, respect og tuntuntu tee aike roi nkego toutou kirogaipui. property ogo on-otukui respect eraigurui egu oke, taa leadership tono meragu tuasinoge tee problem amanoko an apagai pugui, division ogo amamanoko an apagaipu egu tego mokumina egu to konkosipaigurumo egou toi court ere un-urui, egu la court taa ege unge taa ama lilipumoi, nagai. la court tono an apa kaigu toi loikene noke punpuapum. egu la case tata tuntuntu egu la koro mokumina nagai taa waka noke apagorogume egu, egu iko aike politics egu sinto apagaipuro. egu tee itamino egu taa waka tounoke apakai unge ropa un-uru, ako sign leadership tono meragugirai loikene waka eta, loi tounoke riomoga penpeta loikene turugeifu waka eeta. Roi opuasi ogo tatapua, egu teguo apogi nkagere free time, loikene maumani un-urugui, egu touno ronrokongui leadership meragu tuntugu ako leadership ogo taa temmo onogosine. Ako save man tontokommoi egu undermining etogigui. Iko loikene tee wigere tee loi noikei gai egu taa akoro elderly man taa touno respecting etagui: apo ako save opainego mani un urogo taagere un nke level tuntugui. taa custom un nke mintagui. save mau white lai nke, touno rigommo custom, save white lai nke space tounoke. Custom ogo rigomma taa mau taa system noke pogoraito lau west system touno kuuge tuntumo akogo taa iopa ta system la chief system oo kuuge tuntumoi egu lago government iko aigou liko aigou iko ako system igako ton mani linking eetu, ia government ako pitu apasoroi ureita disagree etaro panguna see, apasi money touno korasi ee leader goi or unge development tounoke egu ee loikene egu tee sinto nka, nkagu ee mumia ako aike egu supporting etagu egu ako aike apagaro, la francis onna. Ako well distribution touno mani pen peguo, sisiraugu egu ako pitu apagaro lago government egu taa pinpimo egu taa oke Leadership unkego taa mautaa system mugupa. Egu lago government la westmisters system mugupa egutee augou link eteroguino airo rogui: taa leadership meragu airaro la aike linking etugu flow erugui. la aike lopa toi flow erui. la entano egu ee system keitako tee link eruguino tou numatu lago unge traditional system, cultural system taa mauta system noke kuguie uotopuroi egu taa toi sinto tuituine loi tounoke ge unkui. Ee government ere leader gai loikene voting etosimoi apo ballot paper uu kuge upumo egu membergai riaipuma la government roning eeta. Egu most of the time iko loikene touno leadergai iko lopa nambai power roguine egu la government ogo taa la leadership unke taitopuro. irou ako tuntuntu lopa la government eego touno funding eetu. Ako taa system meragu ee leader unge empowering etanno funding etangu ee paigomma pipol egu containing eraipugui tegere paigomma area, government nke government iko fail eruro ako member touno leader Lopa namba game ee koro uro lai ballot paper. Egu ege member ere tuntumo, president or prime minister or pake entitle, akogo taa taa posomma unke connection nagai tounoke toi teuteui ee pipol nke money mokoparei ere pogomma plan konknopakui. Egu taa ako leadership taa aike nne ama discus etarei lolomuine free time tentemugu eego loikene empowering erakogigui, apasi rogomma government sinto pempempe roo sinto toi kainom ree entano tee public servant police care tono ama improve erogigui eg: nne nomu umm miro, unge nunnugu iko nogu onogosine nne. Fee ee loikene gutpla leader unge tuntugu ako village ol pipol hamamas na stap. There is respect apo respect ogo tuntuntu egu petega ako lol ekenua or taa mumira etainu runrugeta gutpla leader. Egu ako leadership ako unke nagai akoi roi skul erugo or degree roguru or masters roga kumo egu um umo egu ako mumira kaigoru egu toi apui roopake onogasi roo nne morukasi roo toi nne rugiro mei egu sinto siraumo. Egu ee loikene pipol egu foul etagui touno apagui ree taa toi mintogin, ee egu taa ako roi money teumoru minmintagui apasi ree ako leader egu siraumo egu problem renregui unge loikene lopa tee mani tokasigai un urugui tee loikene apo taa respect opaipuro. Egu ako aike aiice leadership taa ama meragu apo loikene leadership taa ama meragu, apo loikene leadership meragu ogo loikene tee mani tokasigai loi opuasi tounoke loikene tatapuairu gui, ol hamamas na walkabout egu leadership mereguroge loikene tee wari etasigai toi un urui iko nogu eg: onogosine nne unge mino nunnugu taa mokumina nke kosi onogaro iko lopa tee family noikei ere loi mugupa tounoke, egu court erogiguo ege okege panakei family tree ogo lopa noikei egu akoi magistrate aguro ago rai roikene lopa noikeigai rai omoto aparonno court eenim egu ikoi unge leadership mumuropaino aparo mau ege itamino kuanaigai ree tono taitai toman ako magistrate teparo egu ege itamino kuanaigai Apanno mmo rai oirarunno igo roikene mumuiagai tono taitaitopem. Egu apaguo loikene ama kuanaigai custom ogo tounoke onogasigai egu iko egu ako leader irou nno weak erugu ikoi itmino kuanai challenge etagui lopa akonogu nno serious chief taa ama meragu <hesitation> leadership mani tuntugu loikene mani tokasigai toi un uruine